Makanan yang paleng awak ndak tu men di doson tu gulai tempoyak baong, la lemak nian ye tu tempoyak baong tu, nak nagkap baong tu kite tu haros, ade yang manceng, ade yang najor, ade yang ngunde pengilo tu, ade yang nyale, kadang tu dapat baong tu, na men la dapat baong tu, kadang susah juge nalak baong tu nak di liam nian nak di ayo itam jadi ayo itam tu yek he tu entah banyak boye, ape banyak ape, ape banyak ulo, nah jadi bang agak sare la kami tu nalak baong tu, tapi men la dapat baong tu men la ade ikan baong tu kadang tu tempoyak e yang sare di nalak tu, nak nungu tempoyak kan- k, nak nungu mosem dian nian, jadi lame nian nak nungu mosem dian tu jarang, kadang tu kami tu mbeli tempoyak tu, beli tempoyak tu masak nye njogo e itu umak awak masak tempoyak tu be bali lemak nian he tu, la de tige taon kak dak makan tempoyak kak, lak balek- balek ke doson kak, jadi tu la makanan paporit aku di doson.